Karazagny fitaovagna électroniky raisoko kera, télé ,machine à laver <hesitation> <noise> mixeur, robot, <hesitation> fa fa.fatana four électriky <hesitation>